Fomba fampiasana aspiratera. Alaigna aspiratera, atsofotra amin'ny prise fil nazy. Ave indesigna izy amin'ny tany misy loto le tiantsika alagna. Ampandalovina amin'ny loto ake i aspiratera io dia izy manantsoro loto io agnatina raha efa misy raha aminazy tany ikajianany loto aby, izy ave ariagna.